Rimulanna <hesitation> iyatu dongiq-dongiq e lokkai sappa pokok aju yang menurutna ameng nah nakoruntuqni onrong nonroi- eloq nonroi makkeqbuaq sarang nappai lo mala seriq seriq rakko ato wella rakko <hesitation> nappai nakkebbuaki sarang nah <hesitation> makkuro matuq monro pasi solo i pasi solo i iyero do <hesitation> daung rakko e naulle mancaji sarang nonroi makkittelloq